Á, los bolsillus chiquinus essus delos vaquerus? Pos quiciás que alo primeru lo gastavan pa guardal el relós de cadena o de bolsillu. Ogañu pos la genti entra velaí las moneínas o los mecherus essus chiquinus. Amus, que ogañu pahi ya qu'es más d'adornu que pa sotra cosa. Ya me fixaré pala próssima i perguntu: chacha, que llevas en el bolsilllinu chicu? Me van a izil mezucona, peru güenu!